<noise> Martô, <noise> tornevizy, <noise> klemôlety, <noise> melezy, <noise> siatô, <noise> riban <noise> fametara a, <noise> Bèsy, <noise> ratô o, <noise> sekatèra!